Fijo vichia. Fijo vichia, fijo vichaa. Fijo fichekora thena kindo ena mafura mengi fichi cheunda munyu. Hewikia mwindo ure uguju gwereire indogoru, mira fijo fi vire mafura mengi hichithe maghobi mwangi thairima enda thukari hereikwie ndia ighira mngoo hemu kwenda findo fingi. Henaicho washea kijo ukore kijo kichaa <noise> kiraghire mafura mengi, kiraghire sukari nyingi, kague changie kindokichaa. Henaicho phuna yafighe fighire mafura mengi. Fighire mafura mengi hakakela kiragindo mafura me- mengi. Ukaghira mrumbu waijiga ngoo, kwairima mambuagina sukali kwairima hero hataiimara kwani mafura yafunga ngoo. Henaicho fuye vijo firaghire mafura mengi vichihenja na sukari ive ya wastani yakawaidadu.